Mu la ticka fii-fiine wii yér, nroog féé an saata an nroog féérine baabiyone gnootu mu la dicka fiibimbilema. Hii fiibimbilema féé sééne. Fiibimbilema nii mu féérine, ani mu niir sa féé bobiyone an too, mu ringi jéénani dii foodo. Ani mu niir sa féé nsuua, mu ringi jéénani di foodo. Hani mbhuughune ignaawu la yi, mu féérine fiibimbilema, nangh na ifuu réétamo yicki yéye dii yéye di yéye li ikandi, mbiiri mu ringi kottu danane. Fii bimbilema dan, fuu soobe buumbu-buumbu-fiibimbilema dan fuu soobe buumbu wééyema. Ignootu ikandini déck déck. Hani mbuughune moo siiti, mu ringi kottu yi danane. A fiibimbilema maalé mu la kottu yicki yéye dii yéye la ikandi an duunéyéma. Fiibimbilema dan, ani niir lanni kaa bhuumoo koodu, aringi bhuumoo rii an moovéle-a fiibimbilema dan, aringi bhuumoo ri nangh. Hani <hesitation> moo kaye niinne dii niinne, mu la jiini, mu la yick ri a fiibimbilema dan.